أكثر شخص أثر في حياتي هو والدتى، هي دايمًا كانت مصدر دعم، وإلهام لي، علمتني الصبر، والإصرار على تحقيق أهدافي، من خلال نصائحها، واهتمامها -ع- تعلمت كيف نواجه التحديات بقوة، ونحافظ على التفاؤل، تأثيرها في حياتي كبير؛ لأنها كانت دايمًا جنبي في كل خطوة.